كانت قديمة ومغطاة بالطحالب شجاع يدعى علي، قرر استكشافها، وجد خرائط وصندوقًا صغيرًا، ثم سمع صوت روح القبطان المحبوس قال الروح افتح الصندوق لتحرير الروح بعد مغامرة عثر علي على المفتاح في جزيرة قريبة فتح الصندوق فتدفق ضوء ساطع وظهر الروح.